لو كنت صحفي وادوني مقابلة مع احد المشاهير بسأله عن كيفية تأثير الشهرة على حياته الشخصية اسأله كمان عن التحديات اللي يواجهها في مسيرته وكيف تغلب عليها لان هالاسئلة تعطي نظرة اعمق عن شخصيته و تجربته وتساعد الجمهور يعرف الجانب الانساني وراء الشهرة. مو بس الانجازات